<hesitation> Holandy àby io, Holandy. Ia, ny azoko ono ny azoko ono ireo izen̈y isaky fito amby roapolo avrily izen̈y isaky tôno izen̈y reo misy fety mpanjaka zay ataôn-dreo lafetin'ny mpanjaka. Abôaka eo afety nasionalin-dreo koa izen̈y tsy adinan-dreo ataôn-dreo isaka taôno raha zay.